Ël Vietnam cunosu pa vaire d'roba cume cultüra, pürtrop cunosu mach co al e stait ën pasà, ch'al e stait la la guera del Vietnam cuandi pöi gli Stati Uniti a scun scapà perché la gent da li al a decidü ch'a dëvìa esi libera e al a campaie fora fora da ca sua ecco